Yo ethe izudho ethe uzuwo izuwo izuwo o izuwo ovovo where whete fie whete whe te whe te gwolo thei whe re whe re fi ame fi hu erae whe je fi ame fiho arae whe re whe sai ruei e kpo omolalo no a rro ole ruor opao gam no a bro ame ho whe re ruel so that izuwo nare dina gbudu o gbe wane woro ga nro no whe re fie fiho evao ame na ame na te horo te ogbe whe re fiefiho evao ame na whe je fiefibo evao amanamo wheve fi izumo fihie izuwo no whe rie no o dha ziezi whe re fie fie fiehie then whe re fio whe re fiepuo eh eh eh ibikufihie ibie ya fihie whe re fiepao oguzzou or ero kpokpo oyaya whe re fiefihie whe ve ollow rie ye pi whe kpobu fihie fiepao eko na fihie whe re allow e e i ye ziezi ije ye wheje rue no ekpo no no whe ne no whe te jei whe rie no erro ziezi evao uhv whe ve yei no ko eye na whe re ro whe re ro re ekpa ole or ubiere evao ekpao inoke or maybe owowo no whe te no imo kpao no whe ho kpobi no whe noiruo no oye whe re re no oma rajejo ziezi